Ketu me re ro emo̱ me kpobi te oza me te ma ve le̱ ma je̱ le̱ no me re nya me re̱ brush unu me me je̱ brush no me re mu ore ho̱ prepare me mu e ore ho̱ ethe ekpano me re ro whore ke oza me̱ no orere kpoho iruo me re je the ke emo na ekpano emo̱ na a re kpoho̱ ore uwo ewhure no oke o ti re mo je ru ro ka no oza me bi kpoho uwo truo rie yo emo̱ na a bi kpobo uwo ewhure ria mia mia re ve ti were otu uwo ma me ve ti riri uwo mie na zizi me ve ti riri uwo mie na zizi me ve je mu eho̱ ho̱ efo̱ rro fo̱ro̱ ero o̱za me gbe ero em̱o̱ na kpobi bo oke no a re ti zize ze meje fori kpobi no me ve̱ rare me̱ je rare no me ve̱ te ho̱ me je te ho̱ no je oware ofa je rie me ve je me ho̱ elu fihoto bo okeno oza me ti no ruo ze mu re je who re rie fi ho oto elu itebu ke emo na je kpozi a re ji je ro̱ ri oje ro̱ no oki je kpono evao oke̱doke yena ma re lu eme? Ma re je̱ le ma re jie ze evao okpe̱do ke e̱de̱ o̱yena